Boina tuna, bea iau ga, papalum iau ga ngo, iau vana uti nagunan, iau laun ati nagunan, luaina kilala tagu ati nagunan, <hesitation> di ga pilak iau pi, ina maravut bea ina papalum tara, marmaravut tara, latu. <hesitation> Di ga pilak iau pi, iau a tena kivung kai ra pianapal. <hesitation> Iau ga, iau ga mulot pa ia bat, iau ga, iau ga, iau ga gire ba na dekdek piragu. Iau ga, ve ra umana lualua ba, <hesitation> ina ina valaria varurung ma kavava marmaravut piragu. Iau ga, pait ot paia iat. Iau ga papalum, ati aurua, aurua kilala namur tara ura kilala, di ga pilak mule iau ura ra, kaira tara ngala na pakana ara ra sakat. Pi iau ga vauruana ta nina iga, iga tena kivung ara tara sakat level. Da mana pa nam tara kilala iat <hesitation> aura rip ma avinun. <hesitation> tuk tar go iau, iau, iau puak boko ra papalum, <hesitation> tara pianapal, ave ga tar, ave ga tar varkia. A mana kalamana, tarai dia kap nara tiniba. Iau, iau ki ga ara tara sakat, iau, iau puak ra papalum ara. Ma, iau, iau gugu. A lauaina pakana dari bea iau ga ngarau ma iau ga, ga burut. Ba go ra papalum go kir, kir iau te papaitia laua. I tie enana tanam iau ga papalum ma iau ga, iau ga, iau ga, paitia. <hesitation> Iau ga pite pa ra umana lualua tago dia ga tata vabalamat iau ma dia ga ve iau bea koko u burburut avet, avet, ave ki aveta maravut u. Aveta maravut u ma aveta, aveta tovao tara papalum. Io aivia kilala tana dar ba iau ga, iau ga gugu ma iau ga balamat pi ina kap na ra papalum tuk tar go iau puakia boko ara tara, tara sakat leval. Pi go ra kilala, pi aveta varkia, io ina kiga nagunan, ina varvakai ga a ti ra balanagunan, ina varvakai ta kaugu femeli ma pait ra ikika papalum muka ava nina i topa iau pi na pait ia. A niraut ba a mal uma. Kir a ngala papalum uga ma ikika pede. A nilaun i vut ba vanavana. A niongor bula i vut ba vanavana io, iau gugu pi na paitia damana bea ina ina ki ati mea, kaugu nilaun i boina koboko, iau ga gire bea kiri vut ba boko. Iau ga gire ba kir i vut ba boko gala i van, kaugu kilala na nilaun i tar. I, tar marave ra lavurua na vinun. Ma iau pite pa bula kada ngala, tena valaun, tago ia ni valvalaun iau, tuk tar go ra pakana bung. Boina tuna.